Amankomawuo, kwane a ɔfa so kye aboa ne sɛ, ɔtare dua ho a, nkanka dua a nkakapɛ ɛwɔ so no, ɔtwe ne kɛtrɛma no, na ɔde aato hɔ, nti aboa no nnim sɛ, aboa no a ɔɔba no nnim sɛ amankomawuo kɛtrɛma na ɛda hɔ, nti ɔbɔka aakɔfa so, nti ɔkɔfa so aa na waatwe ne kɛtrɛma no kɔ. Ne sɛ ɔɔkye afrafrantɔ nso a ɔtwe be kɛtrɛma no a ɔto na waasɔ afrafrantɔ no mu na ɔde naahyɛ n’anom <hesitation> saa na amankomawuo ɔkye mmoa.